<hesitation> Fomba fa- gny fahaizako an’zany hoe machine le fanajaira lamba regny zao, misy ny sasany ampesay am'courant, de le itsay regny foana izy. De misy ny sasany ampesay am'tàna le ahodiky am'tana regny. De amin’ny vatan’ny raha iny moa zany fa misy fanjaitry eo agnasiànao kofehy, de le lamba iny am’zay ataonao ambanin’le fanjaitsy anjairanao anazy iny.